Cay! cay!! cay!!! Ɗo'o kam Allah haɗii. <laughs> Mi tuuma min kam ngal- ngel welataa yam. <hesitation> Kusel kam gaɗaangel, Allah-m. <noise> No maa ngel waɗirtee? <hesitation> Ko ɓe ngaɗata nder maagel haa ngel wona ngel wartii teewu ngun ngu goɗɗo nyaamata. Teewu kam, keɓaa teewu maaɗa gila tagdi ndi Allah tagi. Ndi mawna, ndi heewta wakkati hiirseeki, ndi hiirsee, ndi sa'ee, walla ndi juɗee, <noise> walla ndi defee. Ammaa ɗunɗaa'e <noise> kam nanndaayi teewu.